Mushuklar va itlar orasidagi farq judayam katta. Asosiylaridan biri, albatta, ularni ko'rinishida bo'ladi. Bundan tashqari, <hesitation> mushuklar itlarga qaraganda ko'proq uxlaydigan jonzotlar. Itlar esa ko'proq harakatchan bo'ladi va mushuklar muvozanatni yaxshu saqlashadi. Misol uchun, tepadan tashlasangiz ham u oyog'ida tikka tura oladi yiqilib tushmasdan. Itlar esa bunday qila olmaydi.